Amy ankapoben’in̈y zeny, mirasa aroe fô. <hesitation> in̈o ma izy ty? Mirasa aroe fô toetrandra, amin-drô Etiôpia àby io. Vanim-potoan̈a ny malen̈y, ndraiky vanim-potoan̈a maiky, karàha ze. Kômansy moà fanjavan’ny zoain maleny. Kômansy fanjavan’ny ôktôbra eo eo io, zen̈y maikimaiky.